Na stari ñuri, nu nii jari te nastari nuri te yua te ntíii nastari nuri te naa kachari casueolari, te nu joo nto casueolari te kitiri te chenorii yua de sa kacharii ntikiiri, sakuchiri tinarií te yuao, noo te yuuanote sari fitu litu te keeri suu sari fitu noun sou soubrii hisari tinii ntuchi te keeri yua koo comidari s. p. p staa te mikorii staa te nuup ja fina paa chi ntikori staa te yua koo sari sou sari teyu yeri.